desand xwiyná c̲h̲ak, gunu c̲h̲ak kad is nëꞌma c̲h̲uꞌnnu lo desde minngol xka uyuꞌnnkluwma per nana xwiyná c̲h̲aku per x̱iꞌk uyaku boka, lo boka xwiyná x̱aꞌc̲h̲e c̲h̲uꞌnn minngol xwiy wenc̲h̲e uyak desand saꞌngl nana si c̲h̲aku per lëꞌ ic̲h̲ë kostumbr nupga nupga xlox diꞌltse bekwaꞌn c̲h̲uꞌnnma x̱iꞌk nak desand c̲h̲uꞌnnma nap sdzoꞌbma komid sdzoꞌbma lo mdo per nana nap yu or xneꞌma zobla komid lën yu zakla gwiy anm ba zob komid nikl xkiꞌndche zobu lo mdo.